نحب بزاف العيد لكبير، الناس قاع فرحانة ناس قاع تاكل في الحم يذبحو لكباش والعيلات <hesitation> يتبادلو الزيرات <hesitation> هذا يروح عند هذا يتعارضو الناس قاع فرحانة، نحب هذاك العيد.